tɔ ma fwaram yamba dɪ fɪrkɛ wʊnɪ wɔ, ma fwaram yamba lob-lɔb, yamba mang kɛnɛdɪ nɪba nangshɪ. Kɪ mang kɛnɛdɛ ma yɪmɪn ma dʊbbɔ mʊrshi, ma yabɔ, ma yɛbɔ, kɔn ɪng tɛshɔ a sha mi fʊktɔ kɛkɪn kɛtɔ a dʊrshɪnɪ, shɪdɔ da a wʊb yɛ mɪ fʊktɔ shakɪn kɛtɔ a dʊr nangshɪ yɪlɪn a dʊrtɪmɛ kɪngnɛ kɛ shɪshɪn dɪ, ba shɪrr a sha ma ma kʊra kɛton yamba ma nabbʊn kɛtɔn yamba, yamba a dɪbɪ nɪbʊ a mʊr rɪktɪkɪmɪ, yamba a dɪbɪ nɪ nunghin nɪyɛ a wumɛ wumɛ, a wʊmɛ dɪ wʊshɔ, dɪ kɛtɪn shɪn, ɪng wa kang nɪyɛ kullum kɪ nɪ kɛtʊ kɪ, ka shɪ ɪng chod kɪ nɪ bwaantɔ kɛtɔn yamba wʊ kɔ, ma yɪmɪn ma famfam nangshɪ yɪlangshang, kashɪ dɪ na nabbʊ bɔ keton yamba yɪlangshang kɔ, nangshɪ yɪlɪn naba fashɪ. ɪng tɛshɔ bɪtɛ naan shʊ kɛ, na kɔmɪn bwaan kɪn nɪɪn yamba, shɪdɔ yamba a kɛnɪ kɪ na nabʊ bɔ, mɪ been a mʊrɪn nangshɪ fa kɛtɔ wʊnɪ mɪ kɛtʊ wɪ, kɔn shɪdɔ wangɪn ma kɔ ma yɪmɪn yɪmɪn bwɛl kɛshɪ kɪ. nɪba nangshɪ kɪ mang kɛnɛdɪ ɪng mɔ mɪ wɪ, nɪbʊnda a mangbɔ nangshɪ wɛ ɪng wɪ wɪ dɪ daan nɪyɛ nɪ wɪwɪ, kɔn tɛshɔ yamba a sha shɪ yamba dɪ yɔ wɛ nangshɪ tʊn a tun a kafa durtɪmɛ kɛ a yɔ nang shɪ kɛ. yamba mwaltɛ shɪ nangshɪ ɪng wanɪ. Shɪ a lɪmbɔ wʊrɛ a yɪ shɔ shɪn kɔn. Bare yɪ shɔ shɪn kɔn saidai shɪ yɔrɔb ɪng yamba dɪ mwale naan shɔ wɔ. kana yamba a yobɔ naan shʊ wɛ kɔ nana nabo nabadɔ ashe yamba a yɔ nangshɪ wɪɪn nangshɪ nwan iɪng shidɔ sa yamba a yɔ tɛ shidinda iɪng wɪɪn a nɪn diir mɪne yamba a so shɪ nangsa nwami naan wuno wobi mang kʊn kə yamba a sam shɪ nangshɪ ingwani kɔ iɪng wɛ ba shɪ nangsh iɪng bwiyangshang nasa mangdɔ a nangshɪ iɪng wani iɪng kiɪnɪ mang kashɪ kinu bwaantim kɛtinsm kɛ fɪ neni kubini dɪya a yiim durbime kiɪnɪ yime yamba a sa shɪ nangshɪ nwani kiɪnɪ bwaan ketinshin kiɪnɪ bwano kiɪnɪ bwano, kiɪnɪ bwano kɪɪn nangsh nana fads kufini a murshi nangshɪ nwani nanshi iɪng birkikangshi nangsh shidɔ kemwe a kɛki shɪn mang yiɪnɪ nɛ kamɪ mang kɪɪn nangsh ba yɪlɪn yɪlɪn kə shidi kebwe a keki kə mɪ mang kɛ nangshɪ ba yɪlɪm yilm yamba a sa shine bilkikang kə shɪdo kebwe dr mang bwe. yangsang a murain nangshɪ kɔ naar kɔts kemowe sids da ma nwabɔ nimanse, kɛ kɔ sa keto iɪng nwani ba magh-maghm kashɪ kwɛton yamba a murshi fɪ yaam nangshɪ ba mang yilangɛ iɪng fini kashɪ didi daan kɪmx wini nɛ yɔrɔb kɪ kwets yamba a nɪɪn dirkime kɪ mangtɔ tallinshi kɪ tuna tu dɪ dɔshɪ kɪ yama fankuwɪ-fankuwɪ shɪdo ma fii kɛ shɪdo ma fike yama tam-yam kə mɪ a nɪn dɪrr fankuwɪ nangshing kimx kɪ yiti kɛkɔ na neem tɪkɪr ma nɛɛn tɪkɪr dɪ nɪɪn diir diir kə nwam-nwam nimansa kuma nɪman yamba ba shʊkɛ mɪnɪ shʊkɛ a mʊr lɔ nɪ, kashɪ dɪ mɪ bwaantɔ yamba dɪ nɪɪn dɪrr dɪɪn kuma mɪ mangtɔ tadɔn shɪn kɔ. shɪdɔ wɪ dɪ nɛɛn nɪ kubini dɪya kɛ, na kɔ mɪn nabɪn kɪn yamba nɪ mangtɔ nɪ nwatɔ kubini, shɪdɔ na mang mangɛ kɛ kɔ na shɪdɔ na mangɛ kɛ kɔ na dɔlbɔ, shɪdɔ na mang mangɛ kɛ kɔ shandɛ nɛ na dɔlbɔ, ɪng tɛshɔ dɪ sha tɔ naan shʊ kɛ ɪng kɛtɔn yamba kɪna kɔmɪn nabbɪshɪ wɛ ɪng shɪdɔ a sha kɪnɪ fatɔ nangshɪ nɪyɛ dɪ wuya kɛ. nangshɪ ɪng wanɪ, yamba a mʊrkʊm shɪkɪ yɪ dɪɪn kashɪ dɪ bare dɪ naan shɪ mang shɪdʊ wɪnɪ kɔ mang, kashɪ dɪ ma kɔ shɪdɔ a naan wɛ a dabɔ kɔ, mangka kɛnɛdɪ, mang kɛtɔ dɪ diir yɪlɪm shʊngtɪshɪm kɛr shɪdɔ wʊnʊ wɔ ma yɔ yɛ wɛ a dabɔ kɪnɪ mang yɪnɪ. Bare mang yɪnɪ kɪnɪ mang yɪnɪ ba lɪmɪn lɪmɪn, kɔn fang wɪnɪ ma kɛ naan wɪnɪ wɛ a dabɔ mang kɛnɛdɪ, dɪng shidɔ ma kɛwɪ ka dɪ a lɪmbɔ kɔ. Nangshɪ ka bɪ yɪm kɔ, kɔrfɪ bare dɪ naan kɛtɔ kɛ, kwalɪtɪshɪm dɛ, ka ma yɪ mɪn dɪrr bare mɛ a cham kɔ ɪng mɔ mɪ wʊrɛ kʊn dɪ kakkɪdak kwalɪtɪshɪm dɛ kɛtɔ wɪba nwadɔ nɪman nɪɪn dɪrr shɪne, bɔl-bɔlɛ, kɔ dɪ kʊgntʊ naan wʊshʊ kɔ ɪng mɔ bɔl bɔlɛ ɪng mɔ mɪ nɪ yɔrɔb dɛ, ɪng, shɔ ɪng na kabɛ ɪng mɔ mɪ nɪ ma bwaantɪ nɛ. Kɔn tɛshɔ a sha ma bwaan dɔ shɪdɔ yamba a kɛkɪ. Shɪdo yamba a kɛkɪ shɪn mangɛ mang, kɔ nana dɪ tɪmtɔ shɪdɔ da a dabɔ kɛ, ɪng wɪ mɪ nwatɔ kubini a nɪɪn dɪrr mɪn nami nwadɔ nɪmansha kɔ, chung fang yamba ngal dʊn yamba, yamba ba yɪkɛn yɪkɛn, ma tɪmɪn tɪmɪn shɪdɔ yɪlɪn. wɪ ɪng da yɪkɛn dɪ, yamba naba taba dɔ dɪbɔ nɪ dɪ fʊkgshɪnɛ kɛ, kamɪ ngal dʊnshɪn kʊ, yamba ba nwam nwam kuma kamɪ chung kɔ yamba ba nwam nwam wɪ mɪ, wɪ ma shɪshɪn dʊwɪ, yamba dɪya ma kachɔbɔ barɛ wʊnɪ nɛ wɔ, yɪ dɛ tʊrɪd, yɛlɛ dɪ mweng mweng shadɛ mɪ shɪdɔ barɛ mɛ a mangɛ ɪng mɔ kɪdɪ shɛ ma mangtɪm shɪdɔn da a mangɛ, shɪdɔn da a mangmɪn a dabɔ kɛ ɪng mɔ kɪdɪ mɪ ma mangtɪm shɔ, dɪ ɪng shɔ kɪdɪ a nwa dɪ shɪnɪ nɛ. shɪdɔ yamba ya ba nɛ barɛ mɛ kɛ ɪng shɪdɔ yaba mangshɪm a wɪ kɛtɔ a dʊrshɪn nɪ, kanɪ ya dɪ dɔ shɪ kubini ɪng wɪ daban ɪng wɪ shɪdɔ yamba ya ba mangmin ɪng mɔ kɛ, dʊr kɔ yamba yaba mangmɪndɛ ɪng wɪ dɛ wɪche ɪng tɛshɔ a sha nama bwandɔ yamba wɛ ɪng tɛshɔ a sha mɔ bare ma bwandɔ shɪdɔ wʊrɛ mɛ dɪ mangtɔ kɛ, ka wʊrɛ mɛ dɪ mangtɔ shɪrr a dabɔ kɛ kɔn ɪng tɛshɔ a sha ma bwantɪn dɛ, dɪbɔ yamba ya tɪkangkɪm, dɪbɔ yamba a kɔn shɪn, shɪdɔ mɪ fʊktɔ yɛ, mɔ kɛ, yamba a sha shɪ kɪnɪ wʊbɛ, ka nɪɪn nɪyɛ dɪɪn dɪ tɛngle kʊ shɪn wʊbɛ, nɛ kʊmɪ wʊmɪ wɪnɪ yamba a yɔ wɛ toon toon daga karfe yɪdɪ kʊʊn, lamtɛ shɛlkɪn fɪ mɪ mang wʊsho yɛ wʊrɛ mɛ, kɪ daam warɪ a mʊrɪn kʊda, fɪɪn daam kɪmɛ dɪɪn kʊda dɪɪn, kɪ wa bʊtɔ dɪɪn kɪ chab shɪdɔ charɛ dɪɪn, dɪ daan shɪdɔ wɪnɪ mɪ kɛtʊ wɪ ɪng shɪdɔ yamba a fukkʊm nana bɪ ya yaam a dʊr shɪnɪ, kɔn dɪya naan wɪnɪ na naba dɔ a mʊrɪn yɪm lɔ nangshɪ. Kɔ wɛ shɛ nɪ tɪm shɪdɔn a kɔ a da shɪm a nɪɪn dɪrr shɪn nɛ, shɪdɔn da nɪɪn dɪrr mɪn a bɪlangɛ ɪɪng shɪdɔ da nɪ mangtɛ ka ɪng na bwɪɪr kɔ na mɪ mang dɔ kʊrakɛ a dʊrshɪn, ka ɪng na yɪlɪm kɔ namɪ mang dɔ kʊrakɛ a drʊshɪn, ka yamba ya ba fɪrɪn dɪ nɛnkʊ na mɪ mangdɔ kʊrakɛ a dʊrshɪn wɪ. Ing tɛshɔ dɪ mang nɪ kɪ, mʊtʊm nangshɪ yɛ batɪm nangshɪ kɪnɪ mang kɛnɛdɪ kɪnɪ bwaan bwaan yaan yɛ kɪ nɪ yɪm mɛ, kɪnɪ bwaan kan ka shɪdɔ yamba a kɛ wɪ ka kɪnɪ mang k dɪ kɪnɪ fa. Yamba a sha shɪ shɪ ɪng toom shɪnɪ ha a ka yamba a naan shɪn toom shɪnɪ kʊ, ɪng tɛ shɔ a sha nana yidɔ kɪnɪ tɔm ka yamba kɪnɪ kɔ ka, bwaan ka shɪdɔ yamba shɪnɪ tɔn shɪnɪ kɪ toom ka mɪ toom kʊ, ma koom kɔ kang yamba a mʊr lɔ mɔ, shɪdɪ kɪ fʊk tɔ kɛ naka bʊndɔ kakɪ fʊk wʊshɔ kɔ naka bʊndɔ a fɪya yamba ɪng tɛshɔ mɪ bwaantɔ a wɪ shɪdɔn da ɪng shɔ kɛ shɪ a naba yɪnɪ nɛ kɛ kɔn kɪna tɪm nɪɪn dɪrr nɪyɛ katak-katak, nɪɪn dɪrr nɪyɛ bwɪya bwɪya hər mɪ tɪm mɔ wʊnɪ mɪ yɪm mɪ mɔ mɪ fʊk dalilin barɛmɛ ɪng chɪm kuma mɪ yɪm dɪ nangshɪ warɪ, mɪ fʊk tɔ fɪbɪnshɪm a nab ɪng been dɪ ka shɪ dɔ ma kɔm bwɛl shɪr ɪng wa lɔ kɔ, mɪ fʊktɔ dɪ mɔ be wɔɔm ɪng yɪm dɪ shɪnɛ ɪng wʊshɔ dɪɪn dɪ bwaan a mʊr dʊrtɪmɛ wʊndɛ nɛ wɛ, wɪ da ba kʊng mɪn wulə, mɪ fʊktɛ, tabɪtɛ fa yɔ a nɪɪn dɪrr mɪ dɪya madɪbɔn dɪbɔn dʊrtɪmɛ daan kɔ ma fan ɪng wʊshɔ mɪ kalɪm dɪ shɪnɪ dɪ shɪ yʊ dɪya ka bɪ dɪkɪn a bwakɔ ba dɪktɪmɪn dɪ shɪnɪ nɛ, kɔ ba dɪktɪmɪn dɪ shɪnɪ nɛ kɔ nama yadɔ kakan yamba dɪ shɪnɪ nɛ, kɔn tɛshɔ a sha na ma mangtɔ shɪdɔn da ma nwa dʊ nɪman nangshɪ mɛ kɛ, dɪ kɪ yamba a dɪktɪmɪn a mangtɪm nɪma ma dɪ dɔshɪ ya fan a fɪya yamba kɛ, ɪng tɛshɔ a sha nama mangdɔ naan shʊnɛ wɛ wʊtʊm nɪ mɛrɪ dɪ yɪdɪr <noise> nɪyɛ yɪlangshank. Batɪm wɪ ɪng da kɪ yɪm yɛ wʊrɛ mɛ, mɪ tɪmtɔ shɪdɔ bwɪr, ngalɪmɛ bwɪya bwɪya, mɪ tɪmtɔ, mɪ ɪng na mɔ kɔ, mɔ mɪ nɪ dʊr a lɔ kɛ. Wʊrɛ ɪng shɔ nabbɪtɪmɪm nabɔ wɛ kɛ, shɪdɔ ma kɔ mɪ fʊktɔ mangshɪ kɛ na mɪ mangtɔ a fɪya wʊrɛ wɪndɛ nɛ wɛ mɪ ɪng shɔ ba shɪdɔ a naba kɛ kaɪ mɪ naan bwɛtɔ barɛ wʊndɛ nɛ wɔ ka mɪ nwatɔ mɪ mɔ ɪng wɛ kʊ, yamba a mʊyɛ ɪng mɔ yɛnɪ mɔ wɛ, a mʊnɛ mɔ barɛ yɛ wʊrɛ wɛ a yɪn a yɪn ɪng shɔ shadɛ namɪ nwatɔ nɪman nɪɪn dɪrr mɪn shɪdɔ ma kɛ kɪ dɪ mangtɔ, aɪ kween kween, ɪng wʊshɔ ka tuna yamba fa a daan shɪdɔ kɪ nɪ tɪmtɛ yamba ɪng wɪ dɪ mwaltɔ a takadan sha, yamba ɪng wɪ dɪ mwaltɔ a shɪdo bɪ mwal mwalɛ kɛ ɪng wɪ dɪ kaltɔ yana faam faam a dɪ dɔ shɪ kɪ, tɪm shɪdɔ yɪlɪn ka mɪ tɪm tɔ shɪdɔ yɪlɪm a lɔ nangshɪ kɔ, ma naan tikir rɪ ɪng dɪɪn ba shɪdɔ ka bʊnbʊnɛ kɛ nabɪyang kɪmɛ na yamba dɪ nebkim kɪ bɪbangtʊ, nabɪyang, nabɪ yang wɪ ba mangkɪn shɪdɔ kɪ fʊktɔ kɛ, ma ngal bwɛlmɛ ma fʊ ba yangɪn yangɪm ɪng tɛshɔ a sha kɛ mɪ bwaantɔ dɪrr nɪbɔ, yamba ba nɛɛn nɪ nabɪyang wɪ bwaan dɪrr mɪn yɪlangshang ngɛ ba tɪm shɪdɔ mɪ fʊktɔ kɛ ma naar wʊshɔ bwɛlɪyɛ mɪ a mangtɛ kɔ ba mang mang kashɪ dɪ mɔ wʊrɛ ma naar wʊshɔ bwɛlmɛ a mang mɪ nɛ kɔ ba mang mmɪ nɛ mang yamba, dɪng nɪɪm dɪrr nɪyɛ yɔ, yamba dɪg bʊ bʊtɔ wʊnɪ a mʊnɪ, yɪnɪ wɛ dɪng nɪɪn dɪrr ɪng wʊshɔ mɪ kʊratɔ kɛ ɪng wʊshɔ mɪ tɪmtɔ kɛ ɪng wʊshɔ mɪ yatɔ yaan a dʊrshɪnɪ mɪ mangshɪn barɛ mɛ shɪdɔ a dabɔ a?, <noise> mɪ mangshɪn wʊrɛ shɪdɔ a daba? ma barbara mɪ mɪ kɔtʊ bare mɛ a kɔbu a? ma barbara mɪ mɪ kɔtʊ wʊrɛ mɛ na kɔdʊ a? kuma mɪ fʊktɔ mɪ kɪ ya nɪmansa ka, tɔ yamba ɪng wɪ dɪ kɔɔm ba mangɪm mangɪm <noise> shɪrr a dʊrshɪn ɪng wɪ dɪ mwaltɔ shɪdɔn da mɪ tɪmtɔ wɛ ɪng wɪ dɪ mwaltɔ shɪdɔn da mɪ timtɔ wɛ ɪng wɪ dɪ mwaltɔ shɔdɔn da mɪ tɪm tɔ kɛ, ɪng kɪ yɪɪm yɛki wʊrɛ mɛ, mɪ fʊk tɔ yɪm nangshɪ a nabbʊ yalangshang kɛmwe kɪ yɪɪm warɪ kɛ, ɪng wɪ dɪ mangtɔ shɪrr a bʊnʊm a fabɔ, kɪ nwatɔ ka mɪ fʊktɔ yamba a nwa nɪman nangshɪ mɛ yɪlangshang kɔ, bɛ ka bɛ fa <noise> kɛmwɛ a fɪrɪndɛ fɪrɪndɛ a fangɪn nɛdɛ, fangɪn ɪgn mɔ ma ma yɪmɪn kɪ yɪm warɪ wɛ, a bʊnʊm shɪrr kɪ yɪm lɔ bʊrka dɪɪn mɪ dɪntʊ kɛnwɛ dɪ shɪtʊ wɪ dɪ fʊktɔ shɪrr ba mamg mange kɛ a fabɔ kɔn ɪng wʊshɔ a sha Mɪ Yɪmɛ ɪng chim chod <noise> mɪ bwaantɔ yamba wa mɪ ɪng chɪn chod mɪ bwaantɔ yamba wa kashɪ mɪ bwanktɔ yamba wɔ kɔ be na ma yɪkɛr ɪng wʊshɔ mɪ fʊktɔ kɛ ka ba fɪrɪn bɔ fɪrɪn nɛ kɔ nɪmanshɔ ɪng wɪ tʊlan shɛ a kakan yamba a lɛm wɪda ba fɪrɪn fɪrɪne shɪ ɪng yɪkɛr shɪ dɪ shɪdɪ wɪnda ɪng mɔ ma rɪke ma kɔɔm shidɔn da a fabɔ ɪng been dɪ shɪnɪ nɛ kɛ a lɔ yɪm nangshɪ mɛ mɪ yɪm mɛ yɪkɛr ka yɪdɛ ka tʊrɪd yɪkɛr, mɪ fʊktɔ ka mɪ yɪkɛrtʊ nɪ nɪ wʊ kʊ yamba <noise> nadɪ kungkʊm a lɔ kɪm ma kamɪ yɪkɛr tʊ yamba nadɪ kungkun ka nami yɪkardʊ kɛmɛ kʊ ɪng mɪ yɪm warɪ ngwi dɪ nwatɔ kubini nami yɪkɛrdu ɪng mo ɪng kashɔ mɪ yikɛrtu dɪ ketu yilin wɪ ba durtume ke Ing ka shɔ mɪ yikertu dɪ shɪdɔ ba chabchabe kɛ ɪng ka shɔ mɪ yikertu dɪ shɪdo ba fa ba mabmabɛ a bʊtʊn shɪn nɛ ɪng wɪ mɪ yɪm mɪ mɔ ma yɪm, <noise> yɪm nangshɪ, nangshɪn shɛ yamba dɪ sha nangshɪ ɪng wanɪ bɪ yɪ, bɪ kwɛkɪ kɛng, bɪ yɪ yim yɪangshang dɪ fa a wɪ dʊnshɪ a fa washɪ, <noise> kɔn kanɪ yim naan wɪndɛ nɛ wɛ kɔ naba lɪmdʊ kashɪ nɪ yɪm namɪ yikɛrdʊ a <noise> wɪ nɪɪn dɪrr nɪyɛ a wɪ yɪm nɪyɛ a bʊrka kɛ kɔ yamba naba nwadɔ niman nɪyɛ shakta lʊktʊ mɪ fang mɪ fangtɔ nɪba nangshɪ, mɪ fangtɔ kɪ yɪ yim wi yamba ba nwam nwam wɪ nɪman kɪ mɪ fangkɪn ki yi yim wɪ yamba ba fatɔ mɪne fatɔ nimansha a dʊr lɔ kɪmɛ <noise> mɪ fangkim kɪ yi yim wɪ yamba ba fatɔ mini fatɔ nima a dʊr nabɪyang kɪmɛ kɪ tam dɪ shini kɛ, nabɪyang kɪmɛ kɪ tam dɪ shɪnɪ nɛ kɛ dɪ daan fɪ ba sheer ba yade filin wash yim a kakan yamba fɪn ɪng shɪ ba dʊbdɛ, kashɪ dɪ ɪng fɪ yɪlɪn kashɪ dɪ ɪng fi bwiir kɔ yamba wɪnɪ a dɪ wɪ ba shakɪm shakɪm nabɪyang mɪn fɪ ɪng shɪ a dʊbɛ fɪn shɪ ba dʊddɛ, <noise> fɪn shɪ ba yade fɪn shɪ ba yɪ de yɛ farbɪtɔ yɛ nɪbɔ bwɪbɪta yamba ba shak mɪnɛ shak ɪng shɪ nɪmanshang shɪ ba dʊmdʊm ba sheer mɪnɪ sheer naan wɪ yamba a kɛnɪ a mʊr kɛtʊn shɪn, a kɛnɪ kɛtɔ <noise> a mʊr kɛtʊn shɪn ngannabɪ Dauda a mwal a mʊr nɪn shabʊra wɛnɛ tʊʊrkʊb shɛrɛ dɪɪn, a shanɪ shi duniya nɪ a bang mɪnɛ fɪya shɔkɛ Ba yɪ yɪm yɪlanshang kulekun shɪn, yamba a sha shɪ nɪ ba be kulekun shɪnɪ <noise> ba yɪm yɪm nɪmanshang sha shakɪn shakɪn a shɪdɔ bwɪɪr wɪ ya ba faan dɛ sha shakɪn shakɪn ka bʊndɪ nɛ shɪrr ba kale bwɪya bwɪya wɪ ɪng da ba mɔ kɛ, kɔ dɪ kʊmɪ kɔdɪ kɔkɔ, yamba a sha shɪ ɪng shɔ shɪ wɪ wɪ. Sha shakɪ shakɪn ba shɪrr ba faan dɛ ɪn shɔ dɪ kɛ, yamba na kɪrdɔ kɔɔn shɪdɔ yamba a kɛkɪ ɪng tɪkɪr, yamba naba tabado kɪrkɪn kɔn a shɪdɔ <noise> a kɛ kɪ, kɔn kashɪ yamba na kirdɔ kɔn kɔ kuma nayadda dɪ kɛtɔn yamba ɪng tɪkɪr kʊ, ɪng tɛshɔ a sha na nɪ bwaandɔ yamba wɛ. Yamba kɪnɪ katatɔ lɔb-lɔb kɪnɪ katatɔ lɔb-lɔb yamba dʊr nɪɪn dɪrr nɪyɛ nɪ mang tadʊmɪn nɪ nwa tadʊmɪn a yɪm kɪnɪ yɪm kɛ, yamba na fwara tɪmɪn nɪmangshang na fwaratin dɪ shɪdɔ wɪnɪ ba bɪtɛ, kɛtɔ wɪnɪ kɪnɪ kwnɛntɔ dɪya ma nwam nɪmansha lɔb lɔb dɪ nɪ ɪng yɛbʊ wɪnɪ ba bɪtɪ nɪ kɪ, yamba nɪ kwentɔ kɛ diya kɛ, yamba na fwaratɪmɪn, na fwaratɪmɪn, ka ɪng kashɔ ɪng mɔ mɪ yɔ dɪ wɪnɪ nɛ kɔ naba nabad yamba nɪ mangtɪmɪn fwara tʊlanshɪn mɪ wɪ kɛtɔ ɪng wɪ dɪ ya lɔ nɪba nangshɪ shangta lʊktʊ kɪ dʊr yam <noise> kɪ yatɛ, shakta lʊktʊ nɪ kwɛ yamba shakta lʊktʊ dɪ ya mɪ yɪɪm yɛ kɛmwɛ dɔshɪ ɪng been wʊrɛ wɪnɪ mɪ kɔtu mɪ fʊlangtɔ wɛ <noise> ka dɪya ɪng been kʊ ma shɪ wɪ ma sham sham mɪ nana ba nab ɪng wɪ wɪ kara nana wʊrɛ wʊnɪ wɔ ba nab ɪng wɪ wɪ watakila mɔ ma yagɪn ya mɪ fʊkɛ bwɛnɛng daban toh bɛka yɛ yɪɪm wɛ, a dabɔ tam mɪ bwere mɪ kɔn tɛshɔ a sha kɛ, shɪdɔ a sha yamba shɪ kɪ <noise> nɪ yɪ yɪm nɪmanshang ka nɪ yɪ yɪm nɪmangshang kɔ. A wɪ shɪdɔ ba mwaltɪmɪn a yamba kɛ ɪng wɪ dɪ mwalɪm naan shʊ, shɪdɔ ba mang dɛ ɪng wɪ dɪ mwalɪm naan shʊ ba yɛ mɪn daga fi dʊrtɪmɛ wʊndɛ nɛ wɔ. Hər yamba shɪn mɪn ɪng wɪ dɪ yoom kɔn tɛshɔ a sha kɛ shakta lʊktʊ mɪ fang nɪ nɪ tɪm shɪdɔ yɪlɪm a lɔ nangshɪ nɪyɛ, nangshɪ ɪng wanɪ yɔ nangshɪ ɪng wanɪ lɔb lɔb <noise> kanɪ bwaantɪn shɪdo yamba a kɛ kʊ, kanɪ nab bɪtɪn shɪdo yamba a kɛ a mʊr kɛtɔ kɛ kʊ, nangshɪ ɪng wanɪ ɪng ka shɔ mɔ mɪ kɛ ɪng yamba dɪ kɛ, a mʊr ketɔn da a kɛkɪ shɪ nangshɪ ɪng wanɪ kɛ ɪng mɔ ma shɪram naan shʊ nɛ, nangshɪ ɪng wanɪ fɪda ma shɪram nangshɪ ɪng wanɪ wɛ, kashɪ dɪ, ɪng wɪ mɪ kɔtʊ shɪdɔn da nangshɪ dɪ yɪtɔ yɪlangshang ɪng wɪ nɪ kɔ tʊ, ɪng shɪ dɪ tɪmtɔ shɪdɔ yɪlɪm, ma kɔ ɪng shɪ na bʊndɔ shɪr, shɪdɔ shɪ dɪ fʊktɛ ɪng shɪ dɪ fatɔ ɪng wɪ mɔ mɪ yɪɪm wangɪn wɛ namɪ nwadɔ nɪmansha ka mɪ nwatɔ, kɔ nɪɪn dɪrr mɪn chidchid, <noise> mɪ nwatɔ nɪɪn dɪrr mɪn chidchid wɛ ɪng wʊshɔ, tɪm shɪdɔ yɪlɪn ka, barɛ mɛ ɪng wɪ, dɪ mang tɔ kʊʊr ine wɪɪn dɪ ya lɔ nɪ yad, debi shɪrr be dɪ nen ingms ma lang kɪ been dɪ shini ma firdɔ bare wa a fan a fɪya dɪ nɪn dʊr yɪlɪm dɪ nɪ bukbuka ma kɔbu kuma ma chungbs ma fabghɔ yamba shidɔ bare wini a fawe a fan a fɪ ma furbɔ. wureme a yaaghin kiɔlinaan shuʊnɛ dɪ mange shidɔ da bwiyangsang ingmo bare mɪ fankuwɪ ma dɪ nɛng ba deb mini deb shɪdo bwirrbe ba bets mini bits a lɔ be ma nwada nemansok ma kurabɔ finuwa wareme yadi mang shɪdo da a dabɔ kɛ ingwilɔ mɪ yum ma kebu kɛtɔ yadi debi shidi bwur dɪ bɪtɛ lɔ mi myim ba debi shir